Eng' arawek ang'wan chokokosirto, ko- kokwamite ole kikureen sakeri, kokwayae kwayae paishe nyu eng' yoe, ako kokararan kasii na yae eng' yuno. ko kwakeer ale mm- mikelchin ng'amu kotareton kasii noe, aya akot akot ii ng'ororechoe, ko ng'ap awe kora akoi torongo, awaipu piasik, kochip, ipa apa- apa- apaa apangeteiin apaang'alalchini chito kwal kwalchopwo ing' beit ne kararan akaip akoi yun isokeer, ng'amu soin yunoe, koyunee kochamei piik piasinik ochei, ng'amu marurtos eng' yun ee, koya paa alde eng' yun <hesitation> piasinik kei, akere ale kanyoru chepkondet ne maya, ng'amu chame piik ap komaseni ochei, ng'amu matanyoru, ko kiacham yoe ochei ng'amu kinyoru chepkondok eng' komasae.